افغانستان کې ډېر ښارونه او کلی شته، لکه: کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، ننګرهار، غزني، بامیان، کندز، لغمان، پکتیا، زابل، فراه، او بدخشان. له کلیو څخه: ده سبز، پنجوایي، چمکني، زرغون‌شهر، اناردره، شینواري، جبره‌یل، بټي‌کټ، خواجه‌غار، او دایکنډي کیلي